Ман бештар мехоҳам наҳорро ба ҷои шом бихӯрам. Таомҳои сабуки наҳорӣ мисли тухм, панир ё нон бо чой барои бадан шабона беҳтар ҳазм мешаванд. Онҳо нисбат ба таомҳои вазнини шом осонтар ва солимтаранд. Аз ин рӯ, барои ман чунин одат қулай ва фоиданок аст.